a o ɲunvanle bɛ ɲin be mu su'anni a o jira man abe nunɛ ɲunvanle miɲin be ho damaa le mi ci'ee ji hɛtiyan lo min ɲin be lo damaa le min ci'ee ji mɛ nunɛ jira mina wami nunɛ ma'anna homi we bepe'ɛji homi we be mitena ji fa nibinnu buero lo do'oni a se dero a vɛraro ɲɛ'ɛn a zoraro mi dare a we bepe hanro donc a o ɲunvanle bɛɲin be mu su'anni a o jira ma'an